Si nó ná yaꞌdiin rundú a̱ꞌkhue̱n nakhuwáa náwa̱ꞌ, jamí nakhuáa xí na̱ꞌga̱a̱ xtíla̱ mangaa rá, ju̱ꞌuun nakhuáa míña̱ tsíga o ikhaa máꞌ, i̱mba̱ mbu̱júꞌ, xí rí niꞌga̱a̱ a̱ga rá, jaꞌnee ma̱gu̱ma májáan a̱ga mi̱ga̱a̱ rá, ju̱ꞌuun ma̱khuáa ikhaa, ma̱gu̱ma mújúun ikhaa chámbá iꞌdiuu̱ rá, ikhaa rúꞌkhue̱n me̱ꞌno̱ ikhaa, eee <hesitation> a̱jma̱ duun, ga̱jma̱á <hesitation> ju̱ꞌuun, míña̱ xtílo̱, nati guanitsu xúgíí thana rí guanitsu, xúgíí thana guanitsu, guanitsu neno̱ ne̱, wámba̱ rúꞌkhue̱n ma̱nda̱wo̱o̱ꞌ ga̱jma̱á ne̱ ikhaa iꞌdiuu ikhaa a̱ga naꞌne ne̱ ikhaa chámbá iꞌdi, nati ikhaa rí guanitsu tsu̱du̱u̱ ne̱ jngó ma̱ndawo̱o̱ꞌ jma̱á ne̱, wámba̱ rúꞌkhue̱n nati awúun chámbá, chámbóo a̱ga̱. Rí i̱mba̱ mbu̱júꞌ xí rí ikhaa, nag <hesitation> a májáan ikhaa tso̱toon rá ja̱ꞌnee neee <hesitation> ikhaa thana rí gaunitsu duun rí maña̱ꞌ, duun skuíya̱ a̱ꞌkhue̱n, neno̱ inuu tse̱no̱ ga̱jma̱á eee <hesitation> ma̱khuáa tháan <hesitation> ikhaa, ikhaa ju̱ꞌuun míña̱ tsíga, si no ikhaa máꞌ <hesitation> thana iná ikhaa náwa̱ꞌ, ga̱jma̱á o eee <hesitation> náwa̱ꞌ a̱ꞌkhue̱n ga̱jma̱á míña̱ xtílo̱.